Binun tsunia iny nating ka rou non fo nainy ainy ge aurom nating kat ror fo ais blok ai te fakour ya. Fo mes nainy fo frut mei romainyi fokei koman ya. te fakour ya, a freits.